ايوا مرة صراحة تظاهرت بالمرض كثير وانا صغيرة عشان ما اروحش المدرسة وكنا كلنا نعمل كده يعني مش انا بس اكيد لازم الطفولة كنا نعمل كده مرة قلت انا ما كنت وجعاني وما اقدرش اقوم يمه سيبيني انام عايزة انام مش عايزة اروح المدرسة النهارده. اول مرة دخلت على امي المرة اللي بعديها امي قالتلي قومي قومي وبلاش دلع قومي.